مم <hesitation> لو كنت مضطر آكل نوعين فقط لبقية حياتي من الطعام، كنت راح أختار الأرز والدجاج، الأرز لإنه غذاء أساسي ومتنوع، بتقدر تحضره بطرق كثيرة ويشبع، والدجاج لإنه مصدر جيد للبروتينات و <hesitation> الفيتامينات. وكمان شهي مع هذه الأكلات، ممكن أعدل النكهات وأضيف بهارات مختلفة عشان ما تملل.